ya' beta ni batamang paleng banyaa samua abis beta batamang, tapi ada beta pung tamang dua orang, dong dua itu yang m'sutnya katong dua katong batamang katong tiga ni batamang, akang pung suka akang pung duka poko nya satu baku tau satu, memang kalo mo lia usia kaya nya beta lebe tua dari dong dua ka'pa? Beda-beda sataong dua taong lah antara deng dong dua tu, jadi beta pung tamang dong dua ini ni, kalo macam katong pi ka mana-mana tu, katong tiga sama-sama, pada'l mo bilang tamang banya tapi kaya macam yang lebe dekat ini, kayanya deng deng-dong dua deh jadi dong dua pung masalah apa yang satu pung, ada yang satu nama noni deng satu nama ulfa jadi kalo noni pung masala apa kaa atau ulfa pung masala apa itu katong be katong tiga, beta deng noni tao, abis itu kalo beta pung masalah, itu ulfa deng noni dong tau jadi, katong seng seng-baku orang bilang kata seng baku baku-rahasia satu sama laeng <noise> jadi kadang kalo macang kaya macam ulfa u e ulfa dia ada biking apa bagitu di dia pung ruma. De su wa mari datang kasini ha katong su pi sama samua katong dua ni su pigi ka ato kadang kala macam dong bilang ada dimana? Ee katong pi ronda mari di sini, ha katong pi di acc misalnya di acc ada diskon ka apa ka katong pi bajalang kasana, katong pi bajalang la katong tiga pi bajalang ukur akang jalang pung panjang itu e, katong taputar di dalang akang acc tu lia satu abis satu satu abis satu, padahal kaluar tu hanya bali ulfa bali dua ka noni bali satu ka kadang kala beta jua tar bali lai beta hanya pi par batamang dong sa jadi, jadi katong kamana-mana tu katong sama-sama, ada kala nya kalo kaya katong su pastiu-pastiu ini, malam-malam katong katong baku telfon, urus do orang su tidor-tidor ni, katong ni tar pikir waktu lai katong baku telfon kalo ulfa su telfon beta beta su sam su bale tam tamba noni lai jadi katong tiga su, baku katong bahas di telfon tu <noise> sampe katong orang samua su tidor katong masi tinggal kaka kiki buka gigi di hasi gigi di akang <hesitation> akang hape ni, abis itu kalo macam su pastiu nae otak, he katong pi mana e?. <noise> mari katong pi sini mari jadi kalo macam mo bilang mo bajalan tu kadang kala kan kebanyakan kalo macam katong ni bilang bicara di grup katong pi sini mari! Ada ada bilang i jang lai beta pung waktu ni satu bilang kata nanti tanggal sekian satu bilang tanggal sekian pas bilang bagitu langsung katong tiga langsung baku wa he kalo dong tar mo pi mari katong pi suda, jadi katong tiga saja kalo sampe nanti baru katong foto-foto baru katong kas nae baru hi kamong tiga bajalang sandiri saja e jadi tadi tu mau bilagn tamang dekat iyo memang katong paleng dekat katong tiga, jadi mau bilang tamang banya tamang memang <noise> paleng banya, tapi yang paleng itu hanya tadi tu, deng noni deng ulfa, katong bajalang kamana-kamana itu satu pung susah satu pung sanang tiga-tiga sama-sama rasa, beta pung susa itu noni, ulfa, ya ampung pokonya sadiki telfon tanya padahal kalo beta saki, dong sunyi kalo beta seng ada tu sunyi dong dua tu sunyi, jadi kalo macam beta su saki bagitu dimana? Su pake telfon ini baru telfon deng dia pung logat-logat saparua tu he ma bagemana? He su bae-bae?. Bagitu lai noni lai hi win ose bagemana? Su bae-bae? Itu kalo beta saki bagitu la <hesitation> kalo kamareng-kamareng itu noni yang saki dia sa dia pung ana saki dolo dia jaga dia pung ana sampe dia pung ana su su dia saki do <hesitation> dia pung ana saki kamuka dolo ha dia pung ana saki katong su tanya-tanya kata se pung ana kondisi bagemana kata ana s <hesitation> panas, munta, ha katong su kase solusi kata musti he biking dia bagini-bagini baru noni pung ana ni kan pamalas makang jadi, kalo su saki lai badang tamba kacil ana su kacil gampang tamba kacil padahal ana pas bae bagean noni bagian saki saki sampe dia panas ba ukup <hesitation> jadi katong tiga itu tu sampe dari taong ka taong ni sampe in ni katong batamang seng parna kata satu mo baku carita satu pung busu ato katong mo tasala-tasala kata la mau baku kat <hesitation> baku binci ka apa ka seng! Seng perna akang bajalang mulus sampe katong su sampe oras ni katong su batamang su berapa barapa-pulu taong dari ja dari paca konflik sampe oras ni katong tiga pung batamang ini. Samp <hesitation> waktu <noise> beta pung tamang ulfa tu, par de mo kaweng deng de pung laki tu beta ni yang pi antar par akang di di pelabuhan di tampa parao-parao di galala itu katong pulang bukang pi antar seng katong pulang kegiatan di <hesitation> pelatihan di di-poka sana itu <hesitation> di feri pung feri-pung kasana tu tampa pelatihan apa pertanian ka apa barang disitu tu katong pulang pert pulang pelatihan bagini padahal ini laki-laki sapa yang su tunggu-tunggu katong di talit ini padahal apa ulfa pung nyong <laughs> yang s'karang su jadi dia pung laki bagitu pung deng <hesitation> beta pung laki katong su bajalang ulfa bilang suda ima bilang <hesitation> abang upi pi jemput di ruma suda! Jadi beta kalo pulang katong dari pi dari acc ka ato dari noni pung ruma ka pulang itu beta di singga langsung di ulfa pung ruma sa nanti baru beta pung laki jemput di ulfa pung ruma.